Ndiuutia'a kui ndiuutia'a kue'e ndiuutiaa chinana mi'i ndiuutia'a aju ndiuutiaá ndivichun ndiotia'a vi'inde ndiuutia'a vi'inde nu'u ndiuutia'a ya'a chaadi ndiuutia'a ya'a kuiindiuutia'a ya'a yi'ichi ndiuutia'a xe'etiuu ndiuutia'a kojiani ku ndiaa nuun ndiuutia'a kojiani ku ndiaa nuun ndiuutia'a jaxeejna ñuuna i'ia.